I pacemaker io zany da fitaova elektrônika iray i io. Apetraky agnaty ny vata ao mba hanara-maso ny fitepon'ny fo, mampiasa taribia sy sensor i io mba ahafahany manara-maso ny fitepon'ny fo sy hanome famantara elektrônika raha ilay.